To myan lɚm won dang ma tsɚn ngai co monda sabotu ma tsɚn ahil, matsɚn puji, ma Garu. To ba kəyir gən ta:ghənəŋ, ka fi wuri ka sləe? kamati ta wulum tu baba gwashi yir, to təslən cètɗio məman taghai. Mə wul tu, kya slə nəkapkəni, kya yeli wo vəriya? A wul tu e wo vəri, sla kapɗi. Ɗaŋ a slə a kapɗi, sai babas wul tə tu, ma-ma-ma gərəya ko ba ma gərəŋ? So babas, a wul babas tu ba ma̱ gərə vəŋ, kuma ri:ghənes, mya slə tə mislndi ma ɗya ma̱ tuli kavit nda mə sumiɗi to mə slə. Kuma ləɓi ɗaŋ mə sləghai, ko kya cimza:r ba ka-ba ka tu təŋ sabo tu ba ka tu, ka yu service ɗa ɗanəŋ ma ba cin tə karfiŋ. Mə slə, dzaŋ va:y, ya:n mə ta wul tətu, to baba gwai a yi wul tu ma slə a ləbwon, kada mə makarai ɗu:n, tə slən sli təghai vəŋ? A wulləm tu mə ɓələm tə ya:n. Mə wul tə tu, to shikenan, ma wumi, ma̱ fahimtai. Figən tə fighən, mə wul tə tu mə slio, a wul tu ka, ɗaŋ dazaŋ, ɗaŋ lapma lətsəya? Ɗaŋni ko mya sli maba wo sləŋo, mə wul tu to... To, mə shishi gaghən ɗani, sai karfe tantan cəŋalne toknandam a ngalai, migha maghənɗi, sai mə manslə:ri a datəm. Ɗaŋ mə:r mani ta mafi wuri? mə kuruŋ machine ko wo mob awa ɓəsləŋ mya kuruŋən machine. a zlamɗi ma kara ɓəsləŋai,a sli zupkən ɗi ca ŋal nə dzup-sliəti-namboŋ. Mə tul ɗi dən, ca ŋal nə namboŋ kə kavit. A saukar mi mə ndai dən, a boɗi. Baba gwashi a ta slən wultə tu ba wo nda ɗa:tə dənəŋ, tun a yi wul tu wo sli a ləbwon a nyangashi, sai ɗaŋni nda cə mbwaɗi. To, kuma yan da gwashi ba cə su a fu:tə gaskiyas vəŋ, cə su tu a ngatə nə mberni mən. In kya fu:tə gaskiya wo kə:mgə ma:, wo votkəi. Sai kama ti ta wul babas tu ai, machine ta ma̱ra mi məni, nda mə kuruŋ machine ɗi, mə man tu mən ndirghən, tə makara mi woppi, tə ndi:r machine ni kyaɗiŋ... Tə ndə:ri, ma̱ wul gomtu mi:r ɗa mashini, mə ngab təm ɗi, migha ma:ghənɗi mi:r manɓani, mə cigaba təkurungən zuwa dən. Da̱ gwos a ta nga poltə ghai, sai a ta zla loŋsəwoshi, a ta wul tu amma ba wo man ta:mi ɗaŋ. Mə ta kutsuk tə, mə ta mɓərmi mə kutsuk tə-mə kutsuk tə-mə kutsuk tə-mə kutsuk tə a ta wul tu yan, ba wo man ta:mi ɗaŋ sai mə ta wul tu to, tə ga: tə dwam wos mən ba ri mə slən ŋal gwon ɗio. A ta wul tu ma tu gi:vəŋo, mə ta wul tu tə ga:i kawai ma ŋal ɗi. Sai mə sli a na aboken won, mə wul tə tu ta:m mashin woshi, tə ta:m dwam woshi mə sləghai ləbwono, a fim musu mən vəŋ, sai a vərəm dwam wos. Ɗaŋ a vərəm dwami kuma, mə man, mə, man kamati mə wul tə tu mə sli, a sli ɗi. Sai mə nga tə mberni mən tu wo man di:b mi mi:r mən nda ma shinghai. Mə ta slə, papaki ta man fi mi ɗi a təm, a fi mi ɗaŋiri gi: ɗaŋ ata yi dzangi. Mə ta man, mə man ga:tə dwa:m wos mən. A ta wuləm tu ɗaŋni ko yan nə ni ca dambarme, ba wo yadda tə man vərəm dwa:m woshi təmbim ghai yin. Mə kutsuk tə-mə kutsuktə, a wul tu o-oyi... To, mə kutsuk tə a nyangas, mə wul tu to, mə sli dən. Sai mə ga:tə dwa:mi mən, mə̀ sli dən. Ləb slyai, mə sum ɗi ɓastə ɗaɗa, murwai, a wul tu mnm, tun nayawon mə na:ya karaghə, kə nyangas a wuməm, Kuma ləɓi ɗaŋ mə sləghai, ko kya cimza:r ba ka-ba ka tu təŋ sabo tu ba ka tu, ka yu service ɗa ɗanəŋ ma ba cin tə karfiŋ. Mə slə, dzaŋ va:y, ya:n mə ta wul tətu, to baba gwai a yi wul tu ma slə a ləbwon, kada mə makarai ɗu:n, tə slən sli təghai vəŋ? A wulləm tu mə ɓələm tə ya:n. Mə wul tə tu, to shikenan, ma wumi, ma̱ fahimtai. Figən tə fighən, mə wul tə tu mə slio, a wul tu ka, ɗaŋ dazaŋ, ɗaŋ lapma lətsəya? Ɗaŋni ko mya sli maba wo sləŋo, mə wul tu to Ma tli dangnɚn maran dzang a ndaiyo ma tli a wullɚm tu to yan ma tli mɚ ngab wulba gɚdɚn mo dib mir mɚ kara ngaiyo. Kuma ləɓi ɗaŋ mə sləghai, ko kya cimza:r ba ka-ba ka tu təŋ sabo tu ba ka tu, ka yu service ɗa ɗanəŋ ma ba cin tə karfiŋ. Mə slə, dzaŋ va:y, ya:n mə ta wul tətu, to baba gwai a yi wul tu ma slə a ləbwon, kada mə makarai ɗu:n, tə slən sli təghai vəŋ? A wulləm tu mə ɓələm tə ya:n. Mə wul tə tu, to shikenan, ma wumi, ma̱ fahimtai. Figən tə fighən, mə wul tə tu mə slio, a wul tu ka, ɗaŋ dazaŋ, ɗaŋ lapma lətsəya? Ɗaŋni ko mya sli maba wo sləŋo, mə wul tu to Tun ɗaŋ mə kab gədi ti ba ma taɓa mə tə:n təŋ. ca cighən, ca slyaghən. Ka cètta? Mə wul tu e, yi ci:yi. Kya tsən nəgwa tə mu:s ɗaŋ gina? mə wul tə tu e, koiri tsəngəni gyo. Gəɗiwa, su:gəɗiwa ɗaŋ tu nə kyan. Gəd ya fi ghə gənmənba sai kya votəŋ, kya sə:t tə vi:, wo ɗya wumghəi, amma kya wul tu ka sə:tə vi:ŋ ka yi vot təni, to kə ɗyaghaskə tə vu:ghən sosai. Mə:ri ca: lu:tkən ca:gha yelghənngərwon ɗaŋ kya fi tə gəɗi wa, ca:gha yelghənngərwon ɗaŋkya fi na̱wasəŋ, mə:ri ta vərghə, gir, ta su:gha? Tukyan kə ɓwasha? To, mə ta cèt kaman tə vi: sosai a ta wummi. Sai a ta wullum tu to, a ta cim tu mi ɗo? Mə ta wultə tu, mi kasuwa, a ɗiɓarghən slu: a ta wul tu to mya shishi ca su tə yelmo. Mə ta wul tu to. To mə ta shishi, karfe tantan, ke su:tu, ke kavit, mə sli dən mə slən copmi. Ɗaŋ mə copmí, sai mə nyol mə sli ɓastə ɗa:shi dən. Ɗaŋ mə slə sai mə slən tu ti, mə slən tsənni mə cimtə, a wul tu ngərwon ɗaŋ mə fu:tə a poltəghai sosai, ya:won ca tsəngən tə gəɗiwos ba gərwon ca: man mbishi daŋ A wul tu e, dawasəŋəi fa a canze ɗangnən ba cindaŋ gondaŋ a tayiŋ mə wultu to gaskiya gədes wultu a polti ŋa sosai nə vi won daŋ mə sə:ttə, a wumi sosai. Mə wul tu to, ai tsəngən wusuŋni gərwon mə vərghə. Duk gərwon ɗaŋ ba ca gip datəpəŋ ɗaŋ a fu:gheŋ ba ca fi fitinaŋ, sai kya mob karfi ra:wa. mə wul tə tu myan ma ɗaŋ mya fin, ba wai gətən ca bə:nəŋ, ca, ca bə:n, kuma mya mob karfi ra:n, mya fi hakuri mə ga:təkas. Kyan ma gərwon ɗaŋ mya su tə kyan ɗaŋni, ko yan nə ni ɗa wo fare, ko yan nə ni, ko ya man tu wo votkəi, nyol a ga:tə dəni mən, sli: ŋaghəni, gətə ɗa dəni. Don kya na̱ ɗa dəni, ka yel kyan ga'rwawo fu:ghai. Kya ndai ɗaŋ kə sughəɗi, kaman tu ra:wosa mbudni. Ləb ya slyai tə ɓəslndi, kya wul adduai kə shishi, cèt tə tu gərwon ɗaŋ kə na̱fi nayawoni, a na ndara nɗiya? Alu:ghən, ka yel wo zhubni, wo wulghə tu darling, zla longsə wai, ba ma yisən gərshi cik vəŋ, fi hakuri, ba ma man kara ɗaŋ. Ka yel kyan gərwa wo poltəghai, ya:n ma wo poltəghai. ka ga gin nə tsəngən wusəŋni. Amma ko dzaŋ gyo kə dinga fighən mandə, ka yel mə:ri ta yi wul tu iri kə gya baba tə mama... Kaga gɚ ba wo wusung so mya sun gab gamai gɚdi wa ma wa lugɚn za’arsɚ ɓadlɚm. Gəɗiwa, su:gəɗiwa ɗaŋ tu nə kyan. Gəd ya fi ghə gənmənba sai kya votəŋ, kya sə:t tə vi:, wo ɗya wumghəi, amma kya wul tu ka sə:tə vi:ŋ ka yi vot təni, to kə ɗyaghaskə tə vu:ghən sosai. Mə:ri ca: lu:tkən ca:gha yelghənngərwon ɗaŋ kya fi tə gəɗi wa, ca:gha yelghənngərwon ɗaŋkya fi na̱wasəŋ, mə:ri ta vərghə, gir, ta su:gha? Mə slə, dzaŋ va:y, ya:n mə ta wul tətu, to baba gwai a yi wul tu ma slə a ləbwon, kada mə makarai ɗu:n, tə slən sli təghai vəŋ? A wulləm tu mə ɓələm tə ya:n. Mə wul tə tu, to shikenan, ma wumi, ma̱ fahimtai. Figən tə fighən, mə wul tə tu mə slio, a wul tu ka, ɗaŋ dazaŋ, ɗaŋ lapma lətsəya? Ɗaŋni ko mya sli maba wo sləŋo, mə wul tu to Tu kyan kə ɓwasha? To, mə ta cèt kaman tə vi: sosai a ta wummi. Sai a ta wullum tu to, a ta cim tu mi ɗo? Mə ta wultə tu, mi kasuwa, a ɗiɓarghən slu: a ta wul tu to mya shishi ca su tə yelmo. Mə ta wul tu to. To mə ta shishi, karfe tantan, ke su:tu, ke kavit, mə sli dən mə slən copmi. Ɗaŋ mə copmí, sai mə nyol mə sli ɓastə ɗa:shi dən. Ngɚ tas tayi ɓasmi sabotu yatles ta lu sosai ngɚn won dang ma kon yan citu idang kya ngab kam wa tɚ tashi mbɚtlɚm. Ɗaŋ mə:r mani ta mafi wuri? mə kuruŋ machine ko wo mob awa ɓəsləŋ mya kuruŋən machine. a zlamɗi ma kara ɓəsləŋai,a sli zupkən ɗi ca ŋal nə dzup-sliəti-namboŋ. Mə tul ɗi dən, ca ŋal nə namboŋ kə kavit. A saukar mi mə ndai dən, a boɗi. Baba gwashi a ta slən wultə tu ba wo nda ɗa:tə dənəŋ, tun a yi wul tu wo sli a ləbwon a nyangashi, sai ɗaŋni nda cə mbwaɗi. To, kuma yan da gwashi ba cə su a fu:tə gaskiyas vəŋ, cə su tu a ngatə nə mberni mən. In kya fu:tə gaskiya wo kə:mgə ma:, wo votkəi. Sai kama ti ta wul babas tu ai, machine ta ma̱ra mi məni, nda mə kuruŋ machine ɗi, mə man tu mən ndirghən, tə makara mi woppi, tə ndi:r machine ni kyaɗiŋ... Kap səmbərsə sabo tu yatl won tə luyi daŋni yatlwom a luyi nə vari mə kara coŋvon gya gon daŋ ci kar tə daŋni ya shishi yatlən tə kara lu:ghən ghai ma nyar ma nyar coŋmən